Tangoroa io a dia biby miavaka amina biby jiaby. Le mampiavaka ananjy a amin'le izy tia zanaka be izy, miaro an'le zanaka ananjy izy. Dia mampiavaka ananjy koa izy tsy mandeha fa misôtisôty.